komiði sæl og verið velkomin í í þættinum í kvöld segjum við frá körlum sem eru ljósmæður fjöllum um

sem féll frá heyrum af því þegar keisarinn í Japan hætti sem keisari og fræðumst um

ég heiti og nú verða sagðar

enginn karlmaður hefur sinnt og það eru næstum tvö hundruð og fimmtíu ár síðan karlmaður lærði

á Íslandi ljósmæðrafélag Íslands fagnar um þessar mundir hundrað ára afmæli í tilefni af því var haldin ljósmæðra í Hörpu þar komu saman um sjö hundruð gestir frá tuttugu og sjö löndum flestir gestanna voru konur en ekki alveg allir Jan er frá Noregi og hann var fyrsti karlmaðurinn sem lærði ljósmóðurfræði í Noregi fyrir fjörutíu og tveimur árum hann segist hafa fundið fyrir fordómum í vinnunni vegna þess hann var karlmaður ljósmóðir var valið fallegasta íslenska orðið árið tvö þúsund og fjórtán Jan segir að það þurfi ekki að breyta starfsheitinu þótt karlar sinni starfinu og hann sé stoltur af því að vera kallaður ljósmóðir margir minnast nú bandaríska leikarans

var mjög hávaxinn hann var tveir metrar og átján sentímetrar á hæð langþekktastur fyrir að vera maðurinn á loðin nánasta samstarfsmann Hans

fálkans fræga hann lék

árið tvö þúsund og fimmtán lagði sitt af mörkum til góðgerðarmála stofnunina sem hefur aðstoðað fjölskyldur í vanda síðasta verkefni hans var að koma fátækum fjölskyldum í Venesúela til hjálpar minningarathöfn verður í Los Angeles í desember fyrir aðdáendur leikarans en fjölskylda hans og vinir ætla að minnast hans í lok júní í í vikunni hófust athafnir í Japan í tilefni þess að keisari landsins afsalar sér tign hann hefur verið keisari Japans í þrjátíu ár

af föður sínum árið nítján hundruð áttatíu og níu faðir hans var keisari í meira en sextíu

ár tilkynnti fyrir þremur árum að hann vildi láta af störfum af því að hann væri orðinn gamall og ekki við góða heilsu hann vill að sonur hans taki við sumir lögfræðingar sögðu að þetta væri ekki löglegt og

yrði að vera keisari til æviloka en fyrir tveimur árum náðist samkomulag um að breyta lögum til að þetta yrði hægt keisarinn tók þátt ýmsum hátíðahöldum í

síðustu viku áður en sonur hans Naruhito tók formlega við embættinu mataræði er mjög mikið í umræðunni þessa dagana en hvað er þetta

sífellt fleiri veitingastaðir eru farnir að bjóða upp á valmöguleika og lífstíll er orðinn mjög áberandi hjá Íslendingum frá áramótum hefur innflutningur á blómkáli aukist mikið

blómkál er notað í staðinn fyrir mjög margt í í mjög einfölduðu máli snýst þetta um að borða minna af kolvetnum þau er að finna í sykri og kornvörum eins og brauði kexi og pasta og í mörgum ávöxtum í staðinn er borðað meira af fitu og prótíni þá skiptir líkaminn úr því að nota kolvetni sem orkugjafa yfir í að nota fitu sem orkugjafa heitið

er tilkomið vegna þess að þegar líkaminn fær ekki kolvetni fer lifrin að framleiða svokallaða

sem fæst úr kolvetnunum en það eru ekki öll kolvetni vond og það er lykilatriði að borða fjölbreyttan og góðan mat alveg eins og með aðrar

öruggast að fá ráð hjá sérfræðingum áður en haldið er af stað fyrstu lömb ársins komu í heiminn í Húsdýragarðinum í síðustu viku